لو كنت مضطرة اني اعمل مستعمر على المريخ وهاخد خمس اشخاص معايا، هيكون الدكتور، ويكون المهندس، وخبير زراعة اكيد، عشان مستعمرة، وعالم فضاء، علشان انا هكون في الفضاء فوق لوحدي، وصديق مقرب مني، او ممكن استبدل الصديق بامي عشان امي تكون وياي.